Ñaaku kaa, <laughs> ɗun fiɗirta neɗɗo non. <hesitation> hunko koo ana jogii kural ngal o tuufi fuu o fiɗa neɗɗo. <hesitation> Anndal amen, ɗun woni faamu an hen min ka.